أنا الصراحة من الأشخاص اللى دايما أحب إنى أوصل عادة مبكرة، بس أوقات أتأخر في الوجت، مرات أوصل متأخرة بخمس دجائج أوجات عشر دقائق رغم إنى أحاول إنى دائما التزم بمواعيدى وأكون من الأشخاص اللى دايما يوصلون بالوجت المحدد، لكن ما عندى إنى أسوى شىء إلا والوقت يمشى، إيش أسوى عاد.